في أحد الأيام، كانت هناك شجرة تقدر تتكلم مع الناس اللي يقربون منها. لقاها طفل صغير كان يلعب في الغابة، وسألها عن أسرارها. بدأت الشجرة تروي له قصص قديمة وتعلمه كيف يعتني بالطبيعة. وكلما رجع لها، صار يعرف أكثر عن أسرار الأرض والحياة.